ماده التاريخ من وجهه نظري من أهم المواد بالنسبه للطلبه خصوصاً في المرحله الإبتدائيه والمرحله المتوسطه بسبب من لا تاريخ له لا هويه له فبالتالي إذا هو ما يدري وش تاريخ بلده وش تاريخ العالم من حوله <hesitation> فهو <hesitation> في الحاله دي فهو أصبح مهمش بسبب إنه ما يعرف تاريخه